Ман зиндагӣ дар хонаи калон дар деҳотро авлотар медонам, зеро онҷо оромӣ, ҳавои тоза ва табиати зебо ҳаст. Гарчанде ки шаҳр имкониятҳои бештар дорад, зиндагӣ дар деҳот осуда, бидуни серодамӣ ва садои зиёд аст. Хона калон бошад, ҷой барои истироҳат ва оила бештар мешавад.